نشأت في عمان بالتحديد في ولاية مطرح، المكان كان مليان بالحياة والناس ودودين جداً ومحبين وطيبين وصادقين، كنا نلعب في الشوارع ونروح للبحر كل أسبوع، الجو كان حار في الصيف لكن الأجواء العامة كانت مريحة كانت لي ذكريات حلوة كثير في تلك المرحلة.